إذا هو حب يمارس رياضه لكن ملقاش الحافز أنقولو أبدا بالشويا بالشويا، ممكن يبدا بالمشي و الجري الخفيف و بعد ينوع بين التمارين، نحاول نقترح عليه أهداف صغيرا باش يشوف التقدم، مينساش يكون عندو روتين ثابث، أهم حاجه المتابعه و المثابره.